जसा की एक रेस्टोरेंट, होटल है। वु होटल का अपण मालिक है। मालिक यानी पूरी होटल ही अपनी हे। ऊमें अपन ने नौकर लगा राख्या, रोटियां हाला अलग, सब्जी हाला अलग। सफाई हाला अलग। वा बाहर का मनख खाबा आगा। वे तो पैसा देगा तो खराब चीजा नी खागा। कोई के खराब चीज आगी। कई-कई सब्जी में पढ्यो तो वु शिकायत करेगो। शिकायत करेगो तो अपण मलंगा। उसे पूछांगा के कई खराबी हे ईमे। उसे बातचीत करके उको हल हेडंगा। उसे केंगा गलती नी होगी आगे से। अच्छों खानों देंगा आगे से।